Ehionaghuzio a' amin ehionaghe akhemo a' a mie of oihioot gbe yoli ikeposo maya piogbo baunudu maya piogbo baludu soso khaci eme lure shuwo ha cin erawa ragu iyowa re or wa kidi emeh kira akhogwomo khino kioa emoloitoto hinoro kira ukha gheda khuegbe wo ura khina amin emu miswara kpo orludu uikhe merere kpo ukhada rati mo oludu ha ukhiaitel aud the other way ughe likecira khamie wanga a'amie wan mie mo uya ghywkokhai lisel, ukhaibghyekokhai lisel uraimo ya kin ekokhai nokira olamin highue or kerea otiewo khari kheme oirekhame wan re yele uwele, wai rolo wan moi amuwaete luwa ghiafe luwa yele otuelegbe khani kheme oire ohuwele liwa yele wai rolo wan lete mo raga a amon efe kpo egbe in-egbe egbe ukparo kpa. ukha khnegbe ura yaramin enikhykha hikhulona riabowo re nigbe refune reyi khair kheme ukha da ruagbo ora orakhua a' ami hai ukhuse oghodel emeize khitaro yowo olyriamin lumie kha khula of a thing a tregbe wo wa re khua a' amin uteeyewo utse wo harine khyamin but ama ukhaghheyo khe ekhu kha luwo ra khuolo ghue iko kha lise. ukha geaghue ikokhalise we ghu umu wa ga mie wa ghue, orghine ghou ologo mie luhudu sel hisokh alaran yakhor. Na remia iyeze ola' amin u ichi wane uwa ghe khyolegbede. Ehoize ighuo lane mia ikpo so maya mo udu yo eari ihaumie ha aiaminma kpo alymie khaghe vare ro fere ro deto a' amie emu rume na ortimewo iwa fiua like coin, emuru ihe erena orlemo omiebo ya miegbe. Ola' amie ora huogbo eme emigher ue ulele huea okhaghere kia, owa lere yedi ehuleyikiore eghe ghaia iyemeun ldro kpo hie ola akiin na oighe sese acholenioreh wewe okposo uchi ware ugha ghe ke khu fifi ura ehiviwo re Ukioi olokpa khya amin loghe ehuwore khaia eme uwa rati rudu loko nekha a hire hor rhye yo owa emi-eni khie ekha kiyo doto ghe me nele ghe udu lughe bakakha rekha hokhai lughi yero owa, aude eniowiro osohi ikposo okposo limemike nekina yowo orlavawsoi lumen achue ginsu okhakia uyo ukpa thead khua ayi before iyokin re kha orzawo chiwo re khagere khair oz awo, na re hyemeze olozawo luwo kpa re re humber sori nokpa yewin phone ruowore khaai enie wa gi yo wighe figbiy waghe mo' emy more tegbe, tehacikheme ughe khya'amin wa gifo waghe vaigbia weg kemo oluwa, more gbe edewa gona amie lughi yo owara khair enie amrie moghewodiu, caire ehi owa lise rawa regia yowa ola amie horghe era lughe mor norghe iyo lumo hoighe ikeyo highe mo ughe kemio ekeyo wewe. Khari ema olanuie na imughe miekpo olamie na hikha ghuo. Amimie wa giro uwa ghe ko mana. I uwa ghuro deto arokiar emanro usoh or miagbe wa kha gesu soh mia gbe wa kheghegbe mama ulama arokia ulama niro khai lora nesoh, but ama ukhaghesese emumie uraghue amie orun wa krasoh before ra, ukie rumina ama ne meh tele phone na rem-eh ukeh can ukeh ghwin uwa ughe baiami lokhona so maya mimaze orkh are kiai a' amina amina or kira akhion no ge khai, efe. no rie kina huware sora urobe. me akhiei no kira uneyori otiewo wa thegbe wawo akhin lurobere, huwa ti egbe wo uwa rekpare akhiai niokira umgho khua min. nwghe nekira waghe, khuo la ' a min ley khare eme waghe phoiomo legbe aigai lughe mai ekeghe yo odato leghe tiewo a' anine akhia no vokira khaoi eme orlenion lughe rezoyel mel uaniie to wruere yo owa na akhin loro khira ora kici akhini sike. Keiare ghumion eyaranu huva reso ukara na ege yarati yhe khya' a mia kharin ehie akhia lu kiwa adighe kare olalauive oropara concluge ye wo okan niyo keoi oyowewe thanni waghe khyami le egia hoghe kuoa amiu re owa akhiri no ghe kioa ughe keoesi ugke mia ya wewe leaghe kio akhiaiye winta afe wokhira keghe tiyewo aude enoliro orhisol afenai mayo ochin iyamia miemeze lilu khua ' ahudu kpa enloto krabilori lyre suwere lyra rọla suwere lura ya sin egbede roro khira okhaghe kira, orkiu orhu wele orkio uwele lura ya ise egbede ruokiyara zinau yokheye igera rawo ouboyawo thom in ughe rowo orhi wele ley uwa. mia ahi khaset hi wele eghe lughe emeh ovlo zawo lorue yowa ak hiru kiro ro oghe kira auge enioniro oisoh so mailagbo mailikposo khari yo thai mo udu isa miya Audi ikheghere ghne the other one eya à ukha khuami nikhi ekpe in sopokso. uwon khuami utse- igekhu ughyekene hyyarhagbo huyaru ghogho ureni lebie ureni lebie ureni iria uvia so noraze ami maya mọ̀ uahi olowa sa' ahrin ma aba bo khonekiaina oyakpo iyo ma'udu olowa khari emay a'amin ho kira khima khyena akha gheda yo aya akha khuera gbe, aba agbo khue hyara-egbe lkhwo ara min kuragbe lkhor eme agbo khe kurabel lkhor ara win gheke kumgbe tehan eme ukhaghe reme no kua nosel. Agbo ekha regheha <hesitation> araumin egbo reghena olemon oso kaka mai in kposo, okposo ni me ọ kira ldai ya mo uda isa minia khari khemay ak hoghekhai-khai, luranemea ughemo nolemo kica, so maya mo udu owa ki sa'amin nina.